Bon, min kaa neban tigaaje ɓuranikan, pasee keddiiɗi kaseŋ ɗii fu nesan. m-ŋjji woni ko mi yiɗaa sanne e uurngol ngol kañun e ɓeydude hen saatuuje bulannga. Neɗɗo ana ñaama ɗun kañun kaa. So wanaa ɗun, neban nay en, uurngol muuɗun ana tuutina kan saatuuje.